إذا حاب توفر، أول حاجة خلي عندك هدف واضح، يعني حدد شنو تبي توفر، من أجل شنو؟ سواء لشراء شيء معين، أو لحالات الطوارئ، بعدين خلي عندك ميزانية واضحة، شوف وين بتقدر -تق- تقلل المصاريف، حاول تشتري الحاجات الضرورية فقط، وتجنب الأشياء اللي مش ضرورية.